Dukki ka dat mani ka haki gha ku si kai mbuke mani ta haran si to ka gur bar to du fa yema nuke ta ndolar kai, buke no to to kharan fanni no tuk mundi ba no gwa khar woi ba, no gwa guna ba, no gwa tukti nun ba to ka kala ye ma gur to khakha a mbur larji fan ba bu nga kharan zambuk fan nga ji tan gur vara nu jeba bu nga gur vara nu jeba bu jeba nu shiya tuk ba nga gur vara nu kwadon, buke kwadon nu shiya tuk ba, nga gur vara nu kwali tanga kha vara kha anum bu shiba kume dyinuke magham saki nga nuke shiga yang buke nang gwa ye maranang nga du yema nuke magham a ndola si ye maranani kume wanang ni wa ye ma nuke nga ka duk si, wa kha torop duga vara yema mu shipaki akha torop du nga vara yema nuke a kha nga fara kha bani, nuke danar bu magham saki to vur dlunar nang yerem ma buuna rem bu dal ba yang kyem dabur balar bu magham ba, kyem dabur balar mbu magham nu gha ba. kyem kaaa lamba aki mba yan kyem ka shi kwatame nu mbalar mbu magham mba chema zukya ba chire ye dalanyi a ki ka maita chire mbarem. gume magham nu memunaran bu labar barkandi nuke chema wopa ranang kha tukarang ye nduki nyke adyin jif suyeri nu maitaku ba, kume shaitan nu kwadar larji nang wa sa memuna war tu kha zum wagulwar kuna yarang nuke a wuti ye warana yaranang nuke a viri she labar barkandi nu zhaaji nuke chinke shipar bu magham kya waazu bu dyine rem ba cema shika waazu bu masiya nu chinke zhinkir gwanji, cema khar wa maabi ku banu kume chini, jiwa magham nu zuki za ku yarang shi mbu shum maari chin saki tu yaran barana tu shi bu memuran bu memunarem ma kishi yanang ye ndukki ki zun ku za nduk kana zhaaji bu magham nu kunshe da kap dyinang nuke gunar nuke jimbi nang anje mberem chema khar bawa kayan nu dunki nu daba chem kha wanang ma ku wud mi za magham ke nu zalale a num kap yang tun.